Kan o-joi ka nyen-ni-nne fon okot na-n-tem nne so that ntem-nne afon okot na-we. De-e anne chen-chen a-fon okot na a-tem anne. Ejik enob-e njim ebie enob njim nse, enob njim nyen. Ejik enob njim nkae na njim-e ndum. Ejik enob na-anne-feb-feb abon-che-na-a-nakwue okot na-e-ri ejum ka ngun erie. O-bu okot chang, ejik, chang, onor chang. De-e ejik ejoi ka-mba kpe-yen-kpe-yen kpe-ka-m-ba kpe-m-an kpe-m-an, Obasi okot-ra ejik. Ejik na-okot na erie ejum. Akpogha a-rie a ejum eyenghe-yenghe. O-bing nne nne akam, obing akpogha, akpogha a-mo-kam kpe ka ngun yee emini meni, obing Agbor-o-Aggbor akam, oni-o, oru-akam-obing akpogha-o, akpogha a-mo-kam. Osowo ka-re wu okot o-ba, ka-n-ga, e-kot atem anne kpet n-fam-fa na-n ya-ya. Mighe eji na-a-ri mfa akat ehang abho chang. Se n-ju-ju a-kuk-ghe-biji a due a-yenk. Wu e-kuk-gha nor bi-ji e-bi-re. Egan, n-ji a-nne atim a-to-be. Se o-yim-okan mighe eji a-jen-ejen, o-yim o-kan n-gu-gu a-jen-e-jen. Wut fam-fa na e-chibe a-yen-na-ase. Wut echibe nkom echibe eyaba-abe abon a-mere.